تقريبا يعني عندي عشرين نافذة أو طاجة في البيت الأنا جاعدة فيه، لإن البيت الأنا جاعدة فيه مكون من طابقين طابق علوي وطابق سفلي، فالبيت ماشا الله كبير فعشان كدة فيه <hesitation> نوافذ كثيرة ماشا الله اللهم بارك يعني.